To mi nani haala noone ɓaleeje kam, walaa ko waranta am to ɓernde, bana cembe, cembe e darnde, bana no gorko cembiɗiri, gorko cembiɗɗo mo daroo to guunga maako, mo daroo mo huwa, mo ɓirana yeeso, mo ɓirana gite maako gonɗi.